To gwamana’a din ghighu ndakuya ghani baghi bayan ghani baghu bayan mun muni murkiʒakwai ghi Sinna kowayu ca bugi ma wi hi ndaka t'ayuni ƙwi saari ni bu gwalti nidi yuuwai yada gwadumi ghi ndaka ndakau, to baghu bayan ghi gwada ghamai kwi saara to sai ca dava to mu fakakhi daga ƙuwa sai mun dava na ghighu takhuya to mu fakhi ghi canigha ee to gwamana'a mu ndaka cina ƙuwa ko mu ndaka tsigga kuwa mun dava sara mun ghi sinna kowayu hahi ƙanna ghi baya a cayan ƙanna ghi tsiggayan ko khin t'ivan kothin baʒana to din yani bu ghi ndaka amau ghi ndaka una dahyi Va aa nalhinu gudu aa sai mun Vya C'iyan muna ngula civusin khin yani bu ya umau ya dan va buhin ma ndaka ma ndaka pakhi wuya mun dava to baghi bayan mun yawau muna naha layisin ghawi hi bukwa mbanai ghi ndaka gyishau amma ghi ndaka cina khin canu sai daga ti durai ghan waya ca fakhi baci dayan Va nalhinaa sai mun dava to ee to amma mum ghi laya gyamai wi ndaka zhuni ƙuwayawu. Ghu Laya gyanai wi ndaka zhuni di kuwayu amma ghi layi gyanai wi ma ndaka civa talh khi cicci dai yani bu ci ndaka dau gani hi gaskina ma ndaka daddai khin cicci ghani kwa gaskina to muma saɓa kyanni muna falla amma ghani mu ndaka tava talh mun muna ghi ndaka ndaka khin maci ghan we’e baghu P’i wu civun mbanai to shikenau ghani lhin t’wani subu makhin lthin di bughi ƙanna di baghi nahi lthi ghani ba sukwa mbanai sai mun ƙhiya tsiga ihiƙan mata vara vuwa ee ghi ndaka Varau amma ai dingha di tsagyisin wu ndaka kwadai wi ndaka kwa civa falhu baghi nahi hankalisin fakhi daddai khin van sai mun dava to civanu kwin maci ci ndaka ga bijan komiya nidi bugyi ƙauna to wunai mun gwan sai mun sinna civun bu ghi ndaka civan khi lhini ghan wee bahi P’hin hi diva injikwa injikwa kar maca gardo khin injikwa injika kar maza sama khin injikwaka maca uma khin cina ko to sai mun dava to shikenan ghi Sinna civun bu ghi ndaka civa khin ilhini ghan wee ghin ndaka civa khin lhini ghau wee ghin ndaka cira mun ghi ndaka pu elai yamamu ko tinghi takhi ghi sina kowayu ghi ghu tashi ghi ndaka P’a bu ghi rubaka ndara khin lhimi ghi Sina civun bu ghi naka civa khin lthimi dan wee din yabu ghi ndaka dole umau sinau yani bu ndaka civuna sai muna da ti wu muma civa daddai khin cicci talh khin cicci to muna ghi taku. Na yani bu muua dahi spi ca dova to shikenan mun gwan ghu p’a gyama bee to sai wa naba civun a batu mbanai khin cicci amma subu ndaka kwa civa talh ya zhuni di gina ko yada zhuni di kuwai wunai fakakhi tan ci mbuna gani ma ghi tsighan ƙam di muʒi kam, amma gha p’u P’iyatina sai ma civa talh mbanai ghan wee wi sinan din yani yawi bu wu ndaka ban wa bu di muʒi ti wai karwa gwa ghumu va e wan wi sina wuyana aa Sai wu wu sin hala subana civusin ghith in ndakakhisi ghikhin piyakisin ba wu naliya ya civa tah to sai khiya mun sai wa zhau khin llhini ghan wee ta civun naghum sai taga umma ai dai. <noise>